أفضل استكشاف المحيط. لأن المحيط مليء بالأسرار والكائنات البحرية اللي ما نعرف عنها الكثير. الغمر في أعماقه يعطيني إحساس بالمغامرة والاكتشاف، وفيه جمال طبيعي ما له مثيل. الفضاء أيضًا مثير، لكن المحيط أقرب إلي وأقدر أكتشفه بشكل أعمق وأكثر تنوع.